In Italia dipende tanto da-a region, into senso che l'é bello diverso o climma da Siçilia, pe fâ un exempio, rispetto à quello do Trentin ò da Valle d'Aòsta. In Liguria, che a l'é a region che conoscio megio, l'é cado e sensa vento de stæ, ceuve d'autunno, primmaveia e inverno normali.